Taman muni kaiso monson anabshe muni kaba arfe binbad dir modi ka shira ko shir no don ani shiri antu to bono wense i ago bono wense i ago bono wense i ago bono wense i se ku koli sombodi weye anko simma har kiran ka fosho kauso somboɗi ye komshinei dai a nemi bo i anemi bo i mi ita kom kunu ɗo bolo bisken ko ki kunu amma mayen bolo be`en su to ko be`en su muni ɗeno riya mu anandi eyo ai moɗi bu mu anandi ayo sai dai mu gaf habri kawai to ko dag ana ta kada a damɗe bok shiri bu kada anan mataki ki sarabu to ta ina ko talaka ka ina lo ko har riya gomin du ta ganko mi hoshen ni a besa koi a besa koi ka iko moiko lolo mu inan lo mu ni mad danno ana muta anan ko ta kada goran mataki ki saran ni bu ai dole mu mu ɗab eni ko dan mi don mu ɗab dɗani koɗa bu kog ɗan eh bu daman ka ina burin a ka si dai zunna gafakko gan shirin. kali yosu ne muni talaka kaiso anin shiri dam su adanshin yo baran su domin na dan su gamsu ko kabu ko buk en ku deni bono domin ɓoi ne ko ɗai kaiso kano ɓoine gomtanko ko gamto bu ko miya bokshiri la a esa ti feno akshende bu sombodi moɗi kai ho sini ma na inde biya ni don sum bak shiri man ni bano tinda bak shiri manni bano muni talakoki ai sai mu gab kanadi to ko ina lolo bak shiri masi walan ko to na dino welan ko i tai tara tom ko mokti oyin ta miya isati ki sokte e to ko mokti miyya sati ki sokto e to shi kenan kognon kon bene eine namkom ne namko ko mokti oyi miya koi na gunan ni gafin ko eh ah eh shikenan na gunan nin gamna eh to fo sini tokauso fa sini lalo ko na mango bu ma na ko mango ai shikenan to ko mongo boi ai shike nan to ka ina lolo banda kaga habri ko bok eh mi kog andi oyu yo handi bu tin da deni ha a shira yo yoto a gog bai te tu kafu sati a moku oyin ni. ɗoka bu a ka mana ai ka fusata a moku oyum i a weti bu ɗo to na wanko zab ɗi moɗi anko i ka`a luma su kullum dei na emto ka`a kada ku yarda ku nab mataki ki sarabtu ku bu ba ɗeyyan mu kati banan ku uskani to uskani na dam kon ke goran ni si bu te ai yoto bu dama uskani uskani ɓoyun i amo uska bog i nama en go ri uskani ay garya na gara ni go ko sani bolo ai ta soni bolon i a kola yam to ai kabu ame tum na oshi na gad miya ai eh milla ako to amma kaiso gafa ni ho gafan si bu de`i ni ai ina o`ori so ani yosi gopta wommi nasi nami amsi botot ti soto a mate kusa ni ko kuwa mukon sabog ka mu sheshe bonen rayuwa se dai hapri ko da a ershe kan bu balle ma zaman siyasa shi kenan bog shiri bog nama emgo andi danuwani moɗi sama na emko ehni maza maza <noise> wane fa rinni matsayi. A itu a itu waya ayo siyasa a itu waya zaɓɓi ko- ko e dpo zaɓi bunga ko ma miya ni shikenan ai dan uwa gundai ehsu iyaku talausan sun eu isu dai ku na garan ku sun ku na riban shi ke nan kabo ehse sai ayyantan ko kamban ko tilin ka in gurdum sabog a tinani mu ana di dat tim kala kala kala a ka ɗeno ko ɗemu mu ɗeno zuni tunani kam kala kala amse zoi bu sai hakuri.